अपना घर ने छोरा छोरी रेवे अगर वे फल फूल ख़बो कम पसंद करे तो आपन उने अपने सोडे बेटाड। उने बांटेगा के यो सेवफल हेगो के यो केलो है। के भय यो अंगूर होगा उने भेहड़ के मसझांगा के भय आम से यो फायदों होवे केला से यो फायदों होवे ऑनर से यो फायदों होवे। आशय समझाऊंगा और उन का फायदा बतांगा। <noise> जिसे उन से समझ आ जागी के भय फल फूल अपना शरीर में फायदों करे और उने की ख़ेंगेला ओर आपन आसा फायदों बता के आपन ज्यादा उने क्वाड सका।